كيفاش نكتب بوليسة شكر خير لطيفة؟ <hesitation> أول حاجة نبدو بالتحية، السلام عليكم عاسلامة. بعدها م ندخل بطول في صلب الموفوقة، أو نشكر الشخص هذاك يعطيك الصحة، وبارك الله يعطيك على عملتها معانا على مساعدتك على إللي قدمت على وجودك، بنحاول الكلمات تكون خارجة من القلب ومش ياسر منامقة، وما هياش ياسر هكايا مركبة.